Nimendio nikuii rancho, meni yuu nikondo ndondo me'e ñetu yende nama, nama texu'u nanani iha yuku nu iha yanami yuku hu iha ngueñini nunka nuu yunra yenguimi ngue ngue yuje nanrague iyuu venga ve'e ian ngunreke ian kubuu no ndondio chindua kudio yendo na'a, nakuchingue kutu kuu ingue iña chí chinduyengue ke'e meni yuu nudondo kutunña cha'a ngo yo'o landa nondo yuu numeni yundake ninia ndende nuu kava'a inka yu chuia nrengue iña ninionrado yune'e yunyu niketa kanio yunde unde kudia natakanrio kuende nachi xhinia atu inio ndinuna tenguana van xhika chi kennga tute yuu unke viko ayuu atu yunenia uchendan gastu nunka na'a ayii ndigo ngute ndio ya'a nguei chinei yenga yindodo, iahn ngu anranke tuniyu kua anrangue iña ndikanuu nduten gueni ku yutenyu anrengue ian todo ian meni inuu yuu ian otonroki nduyena udiote ya'á koni ni hi meni, yuu yaninije teñi inkachi ndio nuu yo'o kuia ujun ian kendo anu nridi aunkeñu un ñu ñu ujun ujun yo'o yua nineva'a nguerenke iin ña'a ujun ngue xonre nrivii ndevengue iha nin ngujan nguu una yingui china'a.